أحلى زهرة رأيتها زهرة الوينكة، شفتها في المستشفى ياللي- ياللي <noise> نجروا فيه، الحج كانت الزهرة لونها بودري، وكانت مش واحدة، مجموعة هيكي حلوات بجنب بعضهن، منظرهن حلو.